mun ɲan dawe ji mu dawe ji ba sɛrobia nɛ mi 'o muɛin ba jira la ma ba sɛrobia nɛ we cɛ tua'm oyiro ma dem lo jira nu lo jira nu lo ju mi za sami aro za a zunn bia ɓwenu a diririra mite aba na we vɛ ɓwe bia ahan ba ma yɛ ve dɔ ba'i wa dan ba'i dan a dan a ju wati zo deso na toro vɛ deariba mi bia ɓwenu ma bia ɓwenu dɔ to bu'a benɛ mu'a ɲan benɛ bawe a nɛ wɛna generasiɔ en generasiɔ